मु एक ऐसी सलाद बनाबो चाव जीमे मारो पेट भराव हो सके उन सलाद में कई तरह तरह का सामान डाल सकू जसा पेट भराव सलाद बनाबा के लिए जसा खीरा। <noise> ककड़ी और गाजर मूली इनका छोटा छोटा टुकड़ा करके इनका सलाद बनाऊ में इन सलाद से हम खाना खाते वक्त <noise> खा सकते है। और इससे हमारा पेट भराव भी हो जावे सलाद का छोटा छोटा टुकड़ा करके हम खाने के वक्त खाते हे। जो सलाद हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाते है।